Do prej ushqimeve ma t’thjeshta po që mu m’pëlqejn prap shumë osht buka me ve, picat, ve n’sy, ve t’përzhita, hambugerat, tosta edhe sendviqa t’ndryshem. Pomfriti osht njo ndër ushqimet ma t’preferume edhe ma t’shishme që m’pëlqejn domethon mas shumti edhe pallaqinkat.